اسمع له واشجعه للتحدث عن مشاعره، بعدين اعرض عليه انه نخرج نشرب فنجان قهوة او نتناول وجبة خفيفة، واحيانا تكون دعابة بسيطة او ذكرى او ذ-ذكريات جميلة من اي-من ايام زمان قد تساعده انه يخفف الظغط، والاهم اني اكون موجود عنده وادعمه.